Tävveligult esiqhindäst, esiqhinnäst rahuldavas saiaq? Noq ei tiiäq. Ma ei saaq tuust esiki periselt arvo. Ma arva, et tuu ei olõq võimalik.